Injo nu na paka sannang ku sa'ring nyahaku injo punna maingki a'paneng <hesitation> lamung-lamung a ri kokoa <hesitation> na <hesitation> lohe-lohe ri uppa kunjo injo ri pa'panenganga anre na na lohe na kanre hama aiyanjo kusa'ring rannua injo-njo ka lohe isse rie isse doik ri kantiang, ri pake a'balangja <hesitation> malli <hesitation> untu anunna anakku <hesitation> pakeang-pakeangna doik pa'balangja na allo-allo eih rannu to maki injo ri sa'ring injo-njo ka punna rie doik na pake a'balanja anak a <hesitation> riek to pole injo bahinea na pake a'balanja ri pasara untuk ri kebutuhan allo-alloa <hesitation> na rie to isse injo doik ri nanro-nanro do ka punna ballo injo panengang a injo rie ta nanro doik ri tabung-tabungi <hesitation> <hesitation> rie to misse la dipake a'modala punna la'lamung baji'ki isse pahalli ri bibi', pahalli ri pupuk, <hesitation> racung hama <hesitation> rannu minjo nyaha iya injo ka rieja <hesitation> persiapanga sallo injo punna la'lamung ki isse <hesitation> iyanjo kusa'ring menuru'ku injo rannu kalia ma injo.